Gne karazane saosy koa: saosy bechamel, da saosy curry regny, ao gne saosy huitra, gne saosy sôza, gne saosy tômaty, da misy gne saosy poisson avao koa.